لأ ما اعتقد ان الالات ممكن تمتلك مشاعر لان المشاعر الناتجة عن عقل وقلب بشري وهذا مستحيل تحطه هذا في الالة حتى لو صار عندها مشاعر فهي راح تكون مجرد مشاعر مبرمجة يعني مجرد مشاعر مختلفه مش طبيعيه مستحيل تكون مشاعر حقيقيه مثل المشاعر البشريه